Sy ara-dalana le fanovana géne amin'ny olombelona satria nahoàgna, satria lasa misy fiovagna misy fiantrainkany be amin'ny fiaignanan'anjy sy ny fiaignany maha-vatan'olombelona ananjy le raha, satria matoa zany efa igny no natao tamignanjy takao efa igny gène nipetraka tamignanjy hatramim-boalohany de tokony igny foagna zany hipetraka amignanjy mba sy hampiova n'ino n'ino ohatra hoe lasa ro- mahatonga faharomontana amignanjy ohatra igny na mahatonga aretina hafa.